Wukabya wukoya ekyawukakolha wutholere iwaminya wuthi wunawithe esabuni eyikawunza namaghetse awakawunza, nesyabafu isyasinahu so wutholere iwahamba esyangyimba syawu iwasitheka omwamaghetse then iwahamba esabuni iwabyoya ndeke iwabinyiga ndeke oburofu bwosi bwahwamu ahosi awawukalangira wuthi hali akarofu ikalwahu wama wunawithe nesya eburashi wutholere iwahamba eburashi yawu iwanyiga ndeke oburofu bwosi ibwalwamu.